می فیورت چُٹی کامیک ہنو کنأ سی اتوار ہنو۔ کے اتوار دیس اسو تی کوروم نی بینو۔ گوٹے آراما رسیونا۔ یا کونی ٹک ٹاک ݜکونا،

اسئ اسکول در مضمون آنا دواش ہنو سہ کمیک ہنو پیغمبر ص جہ مضمون بیلو یا اسئ وطن جہ مضمون بیلو یا سہ اسئ خواش اسو

آسمانے رونگ نیلو ہنو، کے لا بدل نی بیلو لا آسو پیدا بیلو سیس در وخا آسمانے رونگ نیلو ہنو، بدل نی بینو۔ اکثر لڑے مڑے آلی نو سئی شیناک شانتی اینو خو آدیئی آسمان نیلو ہنو لا بدل نی بینو۔

تمو علاقہ در کاروبار شروع تھونو آسئی موݜو تی جے مشکلات گھینی خو چین مشکلات آسو تی لالو سخت بینا نو آسو تمو علاقہ تی کوروم تھینا نو آسو تی موݜوتے مشکلات نی بینی۔ ہر منوڙو تمو کاروبار بینو۔ سیس کارا آسو در کے مشکلات نیِش۔

ہاں می موبائل گھینیشی، پخوا در گیارا بارا موبائل اسُو سو لالو بہترین موبائل اشُو، نا می تا ٹک ٹاکآسُو نا فیسبک نا یوٹیوب آشُو، نا تی ہور قصہ آشی سادا موبائل اسُو۔ چیں ٹیلیفون تھیسو، کونے سروس کم تھیسو تھیسو مامولی شانتی کوروم تھیسو سا لالو غورا موبائل آسُو۔ چیں انا دور در تا غٹ غٹ موبائلے اینی، ہر دیشا تی کوروم تھینا۔ یا فیسبک تی رابطہ تھی یا یوٹیوب در رابطہ تھی یا ٹک ٹاک در رابطہ تھی نو قصہ گھینسی، پخوائے وخ سادا قصہ اسی سادائے موبائل اسی۔

ٹیکنالوجی بارہ در اوسو خجے اعتراض نیش۔ کے ٹیکنالوجی غورا ہنی۔ پخوا دور ٹیکنالوجی نیشے۔ سادا دور اسُو۔ چین ٹیکنالوجی دور ہنو انا دور در ٹیکنالوجی لالی فائدے ہنی۔ دوہزار پچیس ہنو۔ چین موبائلو زریعہ در ہر نمونا کوروم تھینو منجا تی ٹک تاک فیسبک، یوٹیبوب، ویٹمیڈ واٹس ایپ۔ اؤ لا مختلف ہور قصہ ئی گا ہنی۔ کو ما یوٹیوب ہات لالو خراب ہنو کے ما ایم بی نی ٹینگینا۔

آسئی گوٹو در ایک ایک ضدی خامخا ہنی، سا ہر جا شیئی در ضد تھینی۔ اؤ لالو غورا بئینا خو ضدی ہنی ضدی۔ ݜیلے در ضد تھینی، کھونو در ضد تھینی، کوروم در ضد تھینی۔ سا ضدی شنوٹی ہم ہنی، جپئی ہم ہنی یا منوڙے ہم ہنی۔ ضد غورا شیئی نی تھینو۔ خو زینی خلق لالو ضدی بئینا۔ ضد تھینا۔ انیس کارا خلق ضدی منوڙے نی خوشارونا۔ ضد غورا کوروم نیش۔

ما تمو تاریخ پیدائش نخا آدامو رݜئینا کنأ سا وخا در آدامو پیدا بینو نو آسئی دادئی لیکیسی۔ اؤ سا وخا جے مناسب مڑے بیلشی یا جے غم بیلشی یا جے ہور پروگرام بیلسو سیس در پلانکجئی جے بیلسو ہور جے جرگہ ہمنی سا آسئی تاریخ پیدائش لیکالے بیلی۔ سا وخ یاد بینو۔ اؤ پھتو کہ پاسا فارم ب سپارونا، اؤ آسو گا کاغزات لیکونا با آسو سیٹی کاؤ سی پیوٹی دینا اؤ آسو گا کاغذات لیکونو، با آسو چی با قطرہ ئی لینا سیسی ضرور تمو تاریخ پیدائش بینی۔

ٹیکنالوجی پوندر یا تعلیم لحاظ در بہترین طریقہ آٹی اینو، چین در انا ٹیکنالوجی دور ہنو۔ سیس کارا ٹیکنالوجی گورا شیئی ہنو۔ ہر شیئی در لا غورا کوروم تھینی۔

آسئی علاقہ در بچو کارا قصہ مشہور ہنی، صحابہ او قصہ بینی یا پیغمبرے قصہ بینی یا علاقہ ئی سا قصہ بینی پخوانئی سا مشہور بینی۔ کتاب تا آسوئی قران مجید خوش ہنو، اؤ ہورے کتابے ہم ہنی۔ آسو شنوٹی کارا ہر ایک کتاب مشہور ہنو۔ شنوٹے سا کارے کتاب بیلو رزونو کارا مشہور پشن بینو۔ کے! شیشو کتاب آسو میلاؤ بینو۔ خو لا کتاب لالو مشہور بینو۔